Fiompia biby ao an-tragno ara-dalana misy iza, satria ny biby ohatry ny amboa, ne piso, io zao sy de nama-tegna an-dragno ao io, sady sy vitan'ny nama fa manampy an-tegna avao koa, koa e piso zao zashy ma-magnino eh magna re- magnatratry voalavo, a koa ny amboa zany da miantoka securité tegna amin'aligny.